Daroou lindou ndakhakhou ado linki léndou ndiakhakhou, ina lato mé bourou, béyli okou gagni omani makha, ado wathia, ilato gnani mé. Okou mani kén nŋwakhati, into walo ogate yiléné do douna, ono mani makhaya, yilé ngana kéré sarokou ino woundou, inato nguiro on nthiali, anga sali anga dougouta, inati daga fanŋé ana ndaga gnonŋo, onda dougouta gnonŋoyéŋa, ina yilé gna bagandini o golo to kité gna, ona yilé ké soso, ona daga wankhi, odan da ri ona goro. Kén nŋwakhati, oya ngolignaŋa oma ni nta golignanŋa, khara ma nda ti ya ndémana, ante dounŋéné ama gan ndémana, antini mada awara, lémounou kou na missona igana nŋwori anda ma ga golo inam ina missono kénŋa, agnana ma kagoumakhou nthiou débérini, anganagni fo débérini, ama gari yakhé ké siguindanŋa sou, an koudé na sélan nganagni khar séfé kono an ganta khawa kono, ana ma yakho ngana gomou, ana kén nthiéfé filinka angna séfa tanaye séfétanaye. Wala angari wori oga léssimé sasa, kégnando kou léssimandi wathia léndoudiakhakhou, mai anganagnitini léminé nti sébérini ante moukou. Léminé yilé ngana kéré, agama kori agna na ngoligna, ina makha goligna, igama kori fofo folinŋé ina makha tampi, okou kha kou mégni onta kountou, oy kano mani, oy kano fabani. Kharr wouro nda ro na ndaga sangua bara, sara nta douŋéné, séli nké méndianŋé ngana gni ké ka gna nga télé nati mpay télé mindianŋé nka, amana mouli secré nŋwoutou ana dagui nkorossi donoŋano ana dagui nkorossi ana dagui mpayi dono yéli ngano min nganta no, yélin ngano min ngangta no. Séli ngana daga lémé kébégadaga fayi agami gni nonŋa, andari anda konŋa da yilé ngana kéré, ana ti nda anké ndaga mina wouri, nati nkémi daga nokhoussou gni nogna anati ayi idaga non mpayi ima gnino, kha an khémpéy linki, akhémpéné kénkha méné antakha télé nokhou, séla anganagni anga mindianŋé nga télé nokhoussou manguéti ma ofay télé dé, kha oy télé ké khadioua, okouna kégna bira mokho ntou. Guéli guéli léminé lamané, guéla guéri léminé mpata, okouna léminé nŋarayina, ona toŋona, ona djikoundina, éé kéngna nthigui odo kén nga khoro, wathia lémounou kou odi wara, alanti léminé na khoro anda kignanŋa alanti kén marana, kégnandi o donkholma ngobondi kaninŋa. Ké do méréyé ma domou, ado kané ma domou, angana kén lo foy kota bané, anŋatou kata do kénga démé kégnana séff guébé gna okou ogni kén mokho ndambé ya débérini. Kha wathia lémounou, inta dounŋéné, angana ti sérbé da takhou, anti dounŋéné, angana ta ntélé mina anti douŋéné, pourtssa problém kou kha béni gui kitana ini ritini kato ya. Passeua léguérini oya kama, aléguéri onati, aya makh dono, anti koumakh donon ndé, anowa makha dono, passkeu porlém sou gari kita oya oyane lidianténe, oyane lidianténe. Nké noua kéya tou, owathia mbira mokhoni, biramokho fé. Kagoumakhouni koukha kén ŋwakhati, antatini yigo da maro bagandi, yilé ngana kéré inda ngnakhama moudé nkhénthié, kéni gnakhamé gna fouto ndo déré, gnakhama moudé gnani ké, kégnani gnéthié gna yarkhaté, tiga nkhoro gnani kou, kénignan korssina, ana gna takhayé, okou gni kégna tou. a bérké ntanŋa alaga sotoméné, anta moméné, anissou sosona ana dagui wankhi, andagni télé anati yakhari nkhassé nda, itigani mpayi kou korssi da, katan nga guili yili wankhi, yakhari nkhassé kéni soso iwankha nda, yakhari nkhassé ké guéni wankhi, igaro issou korssi, anganari andaguiri, yili wankhi anda ri ana gnakhamé nkhalé ké takhoundi, an nthikiti yilé kéya ana goro nondono, ana nthiga gnane, ana nguiné ké, ona gna gnéthié, gnéthié ké oni kén gna gnana takhayé. Takhayé ké gana soré oga yigué, lélé ngana ri sali fana ndari khadi ana yilé gnakhamé kékha ana kha diouri, an déré nŋa makha anŋa mourssini, ana kha soro ana gna fouto do déré, wouro ngana ro ina gnakhama, kéyani sérén nti tini yigo danŋa dé, maro kininŋa dé an ti tini té kininŋa dé, antitini ndépanssi, kén kounŋa, gnékhé nŋa sirono. Iy télé kharounŋa ido gnékhé nŋa rini, gnékh khayé nŋéy, fékhé nŋéy anga léfado fofossou sorono, ofofossou ni yilé gna, ona fofossou débérini ti yilé gna, onta fo débérini ti maro maro, fofossouni fouto gna, ona gnéthié ké ya yigana kiyé, ona fouto gna yigana wouro, yilé nda kéré ona sombi nthioro, angana sombi ké soro ka ké khor arkho, folakhé sou an nŋwou diom, kha bogona sombi mini, folakhéssou, yigou nkholé mpayi, yakharou nkholé mpayi. Kakhoro goumou kou, ina lémounou nkholé ntakhoundi. Wathia biréyé, séré nti takhounou sombi nkholé, anganati khaw. a nda kougnindi yimé, inta gnoumounou, angana sombi ké soro, banéssou gayéy anda nkopou na ri ana fo khéssou ana réy ana daga, kékha nari ana fo khéssou ana réy anna daga, modi ké agna kanmokho okilou nkati rone mé mindou, okitou nga mé kamani khola bané ona domou, okilou ni na romé, angana gnakhamé ké soro, séré nti yigana, inta fayini, ina nthioyini doua inati wakhanté gnananŋa, ina nthioyiniya. Kén gnani okou gani nkagoumakhou, okou gni kégna tou, okou kha khalé okha khén kiyé gna mpossou omani do mamani, pass ikougnitélé diongoné gna kara gouné diadié, idi diadié gna kata, diadié ngana dangui, tongui lémé gnani makha, iga gnigné nkobini, inati kén danŋa diongoné. Kén nkobi, <hesitation> féyé ké kilé gni khinguigné ayana ganana iga rono koumé, ina kégna koumini, igana réguéy, ina tongué gna ina kossi inaro falakhé, anaro ké ikiranŋa kégna gouné. Igana ri lélénŋa, issiki ti kégna ina gola, inda kén ngoro, ina woyi maga labé, ina soso, igana soso igara wankhi, ine kégna gnana gnakhamé, ine kougna gnana yarkhatou, ine kougna gnana gnakhamou ine kougna gnana yarkhatou. Kom oga bar kébé wathia oti komakhou ndokharkho kégni komo kounta tampini kountélé déré gna fata, idaganari, ina khobo wala anké gnakhé nari wathia anati gnilé nŋi makha, godo tami, marada yilé yilou founthiou fay awa dolko khassé fayi, omama ni gni golo ti kégna, golignanŋa ti kégna.